Iya aaye oshikupandula shima wamona wapewa meenyala wapewa mokanya komwene ekuyambeka mupandula shaashi owapewa ounongo nowapewa natango omadilaadilo udilaadile oinima ihapu todulu okuleetelapo oushi kutya mopaife ngaha ovanhu vahapu otavamono oixuna otavelihange veli momaupyakadi mahapu molwaashi kutya omunhu okushi ashike oilonga yonumba yongadi oyo aike eshi ngenge omunhu omulongifikola omulongifikola ashike notadulu ashike okulonga ofikola kakele kwaame mwene ohanditi tangi shaashi ondapewa meenyala ondina omaano nohandi dulu okulonga oilonga ihapu yayoolokafana nohandi kukufileko pauxupi kutya oilonga ilipipo oyo handi dulu okulonga onghee ndili omulumenhu ndili omumati omu namibia ondamonene omito yokuya koshiputudilo shoungoba osho shopombada moshilongo sho keenhana omo nokuli ndelilongela okukala ndaxwikila ndilongela yoo okulesha kutya etungo ile osho tashi dulu okweetwapo kutya nee napamwe eumbo owahala okweetelwapo oshipeleki shoye owahala okutala kutya aaye oshuunda shoye napamwe sheengobe olupale loye ohandi dulu okusheetapo shashi onima asho ondeshi lilongela nee kofikola aayo youngoba yokeenhana nohandi dulu okukulombwela kutya aye mboli ngenge owahala okutungapo eumbo loye eumbo loye otalipula eedopi difike peni eumbo loye otalipula ee cements difike peni aye eumbo loye otalipula ou tires vefike peni eumbo loye opo ulimane owaumbwa oshimaliwa shifike aapa shaash ondilongela yoo okuvalula nokukala ndashiiva kutya etungo opo luuyepo otalipula Oshimaliwa shifike peni otashipula eecements difike peni naasho kwali shina kulongifwa metungo omo noulefimbo ohadidulu kutya ovanailonga voye ava wapumbwa ngee oveli omulongo navatanho ota vadulu okuma oshinakuwanifwa shoye moule wefimbo lifike peni noshimaliwa eshi una okuvafuta ouna okuvafuta oshimaliwa shifike peni oyo oilonga nee imwe ei ndelilongela ei taikupe kutya paife ounyuni owayuka peni oshilongo osha yuka peni nopeni ovanhu hatu dulu okukala twaxupila nashikwao nee ounongo umwe ndapewa oo ndihole okupandula oyowu wondaka oo handilongifa mopaife oo ndakongholelwa yoo natango kofikola yopombada yo nust moshilongo sha namibia okukala handi longifa ondaka yange okuyandja omatumwalaka okwaatumina koshiwana omatumwalaka moukwatya ou kutya ohandilongele oradio omo handilongo novanhu meyukililo oshoyo natango shili shihefi meyukililo ovanhu tava tumu omatumwalaka avo haivayakula ndili mo radio ovhu handee tapo oipopiwa hatu kwatafana hatwiipe omayele nokutala kutya eshi shongumba ee otashiti ngaha moshilongo eshi nashitye ngaha natango oku shiivafana kutya moshilongo mboli ee ngee otakupopiwa komufyuululwakalo ee aaye mboli ovanhu ngenge otakuti otakahombolwa omunhu ou okwapumbwa tete ekelilombole ile tete okwapumbwa akashiivike kaadali oshina nee okweendwa ngahelipi oweeta nee oshipopiwa shilingaha mo radio nongenge owesheetamo oshiwana ohashiyamo nee tashiyandje eshiivo lasho olo shina Ovenaave naashi nee wahangika wakongapo kwaava vakalapo nale veshi shihapu vamwe otavati nokuli kutya ovakokele vakalamo vena ounongo novena eshiivo nowino moinima ili ngaha ovetoti nee mboli ee apa mboli omunhu ngee otekelilombola ee oo oshilingaha ngenge mboli omunhu otakashiivika ee oshli ngaha omunhu mboli fiku taka hombola ee oshili ngaha nohasheeta nee lela utyapule nokwiilonga nokushiiva shihapu osho kwali uheshi oshokwali yoo natango efimbo limwe eshi kwali totekulwa kovakulunhu voye meumbo ino shitekulililwa maala eshi uli mo radio nena owashiiva nowelihonga shihapu nomunhu oo tekeya pwoove nena nande ina pitila moradio ohodulu kumupa ouyelele naaveyo efiku tokafika efiku loye lokukaninga oshinima shongadi nena owashiiva yoo shihapu shaashi oweshilongwa mokupitila moradio mekwatafano nomunhu umushi nomunhu uhemushi omunhu ekushi omunhu ehekushi maala ohokwe inya kutya oradio oyatalikako kutya oshinima shimwe ile oshilongifomwa shimwe osho shina oshilonga noshafimana oku okutambekidifa nokulonga nokuyandja ouyelele shaashiumwe otati kutya oradio okulonga okuhafifa nokutungafana ile okutunga oshilongo oshoyo natango okukala ewi laavo vehena omawi shaashi shaashi nena ngee owahange komikunda aako kuna omaupyakadi ndee ovanhu oveli momaupyakadi ohashidulika vehena opo tavapopi maala ngenge owevape omito mo radio ohaayandje oupyakadi wavo woo tawuudika kwaavo vena okukala veva nyamukula nena osho nee tashikupe kutya oshilonga osho hatulongo osho handilongo ohandi shityapula Nohasheeta nee efimbo limwe kutya aaye mboli osho handi ningi otasheeta yoo elunduluko meenghalamwenyo dovanhu kakale natango oshilonga shimwe shina oupyakadi noshidjuu shaashi efimbo limwe naave ohashikweetele omaliudo kutya ohh haiti ee mboli naapa ndili ohandi vatele ovanhu ndee naame ondapumbwa yoo ekwafo moukwatya ou kutya oradio vamwe otavati kutya kaina oshimaliwa ndee omunhu toiningi tashidi komutima woye okuvatela ovo vaumbwa omavatelo maala ovanhu vamwe otavatameke tavapopi kutya ooh oye ngoo ou hakala ko radio tapopi otaende keemadi oyengoo ouhakala koradio tapopi nena otanhu ekaya oyengoo ouhakala koradio tapopi ina hombola yee otati ngoo ovanhu nava hombole kakele oshima yoo shimwe tashikulongo ulundulule yoo noukwatya wonghalamwenyo yoye umone kutya aaye eshi ndili moradio kutya kamuna oshimaliwa onghalamwenyo yange nandi lundulule kakele owataalelwa komashongo aanhu tavatale kutya ponghatu apa uli ouliponghatu imwe yaya pombada poo opo nee efimbo limwe ohodulu okulombwela ovanhu kutya ee ame naame omunhu ashike ndekufa amenaame ondafa ashike omumwanyokomati ame naame ondafa ashike omushamane oo eli meumbo ame naameyo ondafa ashike tatekulu woye oo eli meumbo ina ndilunduluka kakele oilonga ashike noukwatya oundina shaashi ondili komesho yovanhu nondina okukala ndaudifako ovanhu kutya oshike osho shina okuningwa noshike oosho shihefi okuningwa sha ohandi vaudifako ouna ngahelipi ongeenge nee ndakongo ouyelele Nondishi kutya eshi handi popi ondishi eshi handi popi shaashi opena omunhu umwe topopi oshiima ndee kushi eshi topopi shoo osho nee shafimana kutya moradio ondina nee okufa ndee tomono uyelele naashi handi kayandja koshiwana ondina ouyelele nongeenge omunhu tapulange epulo ohaidulu okulinyamukula shaashi ondina ouyelele uhapu shaashi inandihala okupukifa yoo oshiwana